Turli xil pishirish usullari turlicha ta'sirlar ko'rsatadi. Masalan, qovurish ozuqaviy moddalarni kamaytirishi va yog' miqdorini oshirishi mumkin. Qaynatish yoki bug'da pishirish esa vitaminlarni saqlab qolishga yordam berishi mumkin.